ʻPad e mā tawar nande buki, ʻOnan buki man natawan diridian. ʻBuki man wod ki ʻNen nende man wawpade. ʻJayafida kama. ʻAloa ki nene arande furtina. ʻAvalandum nibana ʻAndim orirawik. ʻEyran wawvalata. ʻApad e man buki maiweta.